Yayeaviki kavita, ñamoporata yandea opi <hesitation> opitarupi yandere ñamae reve mbae nunga aretepe ra yajata ñaivae jukuraita ñañeañope ani yaipita yandea